Gny frizidera zany de raha izy natao hitahiriza, indrindra hitahiriza sakafo gny tena nanaovanan'anazy aloha na rano. Mampangatsiaky anazy izy io, manara izy agnatiny ao. Da nofa manara izy agnatiny ao, manomboky misy te hivaingana arakaraky gny temperature gny haavon'ny gny gny hafanana ataonao agnatiny ao zany na hanarana amy ze fotoana zay, arakarakin'igny da misy mivaingana. Mba hahafahanao mitahiry anazy ampesana amy gn'andro magnaraky tsy voatery hoe androany. Izy koa natao hitahiriza rano mba hanara kokoa gny rano tozay ah hanarany teo igny zany, fa zay gny tena asany, mampanara. De ze fanarana zay ilana amy fitahirizan-draha.